أنا من عشاق القراءة وهواتي المفضلة. عشان كده بقرأ تقريباً من خمسه و عشرين إلى ثلاثين كتاب في السنة. أحب استكشف مواضيع جديدة، اتعلم أشياء مختلفة. وإذا احسب الكتب اللي قرأتها خلال حياتي، أعتقد العدد بيقارب ثلاثميه إلى اربعميه كتاب تقريباً. هذا إذا ما كانو اكثر. عشان القراءة بتعطيني فرصة للتوسع في المعرفة وتعزز الخيال. وهذا شي أستمتع فيه جداً.